karja rena sorai ena jang. Karja jang angena ge gate be ngone se ngone na dagilom karja angena toma genyihi karja angena maku soka nyinga ifa, maaku gosa laha-laha, maku digali coma maku duka bato karja angena jang rai ma.